फलौं म सेब, संत्रा, केले, आम, अनार, लीची, नाशपाती, तरबूज, खरबूज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, अमरूद, पपीता, चीकू, आड़ू, जामुन, अंगूर, अनन्नास, कीवी और खजूर। सेब और अनार जड़िए स्वास्थ्य के बढ़िया होलां, और आम गर्मियां का राजा बोल्दन। तरबूज और खरबूज गर्मी म ठंडक लाण खूब खालाजां। जामुन और खजूर ऐशौ फल होलां जौं ऊर्जा भी दंदन। पहाड़न म अमरूद और पपीता खूब होलां।